Reto avy ny zava-manitra avy amin'ny faritra hafa eto amin'zao tontolo zao ka tiako ampiasaina: ny paprika, ny lavanila, ny kanelina, ny dipoavra, ao ihany koa ny- ny jirofo sy ny curcuma.